راح انصح صديقي على انو هو يستيقظ صباحا و يمشي داخل اي حديقة قريبة من بيته اي- حتى انو انو هو ياخذ الفيتامينات الي جسمه يحتاجها، و ايضا يدخل بصالات بدنية مثل الجيم او اي صالة رياضة قريبة من بيته و انو هو ينتظم بجميع اي اي ايي- نصائح المدرب الي هو ينطيه ياها حتى انو هو يكون صحي جسديا اكثر.